Ea, geigei una ka, mao va na ka nonoa gaga na ka eve oniu ogona ka, esia geigei u, vova’au, vova’au vegana emu va’au na vo vaveo’a, gavaka orasia ava a’anana vogana ro’o muna vokorea a’agava na, a’a gava na no vorasia vegana vegana a’anana a’agavanana vovo va vaia, a’a gava kape’ana, gabagaba da voko’ore a’anana emu eno nai voko’ore ovia bagana vova nonoa, ed a’a gavana a’anana mast ago da bouda dai vavavaia. Emu ko’ore na aonanai a’anana vosia, uko munai no vasia a’agava na a’anana vavavaia, isai na gevaoniu, emu va’auna, vo va’au emu va’auna vogana vo va veo’o vogana inoku paaurana babaganana ka vo abia, vo agovairo, vogagao’vaino a’anana, emu vanua da kau da voviori da kauda gedurinio kauda da, mai ero a’a kauda da ge dorunio kau dada, kauda da geva nonoa a’o, geo’onio, kauda geo onio kau dada emu mia no nai vorasia da, ago da boudada onina emu mia nai vorasia badina. Da kaunka veogu emu maurina veva nonoa ana a'a kauda gaga'adada geva gaga'ova o ova gaga'adava ko vora vairo a'ana vega agon ka nonoa nanai a'a kauda vogavarida. Inoku a'a maorana a'abia ro'ava inoku uko'unai emia ro'ava, ira'a emia ro'ava. Isa'i evaono'u esia kauna ka mara'ina e kauna ka babagana e voisana a'ana da emu ere kapea ko a'anana ana ago bouda vova nonoa voga da voisa'aku agonka emu vaira'asinai a'a kau mara'ina veogu ve duruni'o. Veverini'o ko'ore emu emu emu vaira'asi ona ve'aboio gabuna aonanai ko vevasi no imamunai veabi vesia ko'ore veka gavana mai ena mai ena siau. Inok a'aenanai voisana a'ana mara'i mara'i urame mara'i na da vora'au aina vosia ve'o oma rui'u ko ai vevaono'o ve'o a'a agonai e'u e'u ganavanai nai ana nana a ve'o boio, oisani'u oboeni'u omai e'u gebana ka ogavana a'ania. A'a agona da vavai rearea, da avairearea vena emai emai va iagana aisani'o ogava ia'adina geva ero'ova ounanai aboeni'ova. Asiava mai inoku i'inanai e'u paurana abunana ounanai inokai vakore'o vo i'inanai emu aniani da gavadada vokau. Kauna a'anana aonana boubouka ve'erona vorasa verasia vesia ea a'a maorana maora momo'aina ounanai e'u <hesitation> babaga nana evasiava kauda boumuinai aba muinai. A'a kauna voisania mara'i mara'i na mara'i mara'i ko da oma sia a'ana si da oma vana'edou oma avakaina a'adina Amaka. Da oma ava kaina kavarana aonanai badina iana kavarana aonanai vekubu, auda eda kubunai vekubu ve gaegae, ena ovia na aonanai ve ago va'iro veisani'o vesia e ve'o' a'a kaubagana a'a agonai arawaina e'u <hesitation> gebana ka oma gavana ama ania, e'oraniu gagava. <hesitation> Ve'o eo'oni'u esia gana, gana emu abuna aonanai abu egenai kamiava ounanai iagana ena kaparana vavi'oria vega veve'o a'adi vakana ena maurina adi veka. Nakudana ero ai voisanda a'anai da voura venda biko badinana auadada ena vavai gaga'ada kaivadadai. Ko ema ona kau nonoana, kau nonoana, kau nonoa na ka Kau nonoana ka aonanai vomia kauda boudadai voisanida a'ana kau nonoa da. Voverinda mai vova nonoada, eda gava gava, eda va'auda <hesitation> voveni, isa'i a'anana maurina nonoa nana a'adina. Vumia kapea, vu ra'au kapea, kauna gaga'ana na voisana bo'obo'o nana voverina mai vova nonoa emu maurina ve nonoa. Vomia bouda vora vosia o a'a kauna ve'onana ava nonoa, vora ea.